Gny tômôbily be mpamono afo regny zay da fa mazava gn' asany. Mamono afo i izay. Agnatintôbily igny ao izany da misy rano marobe hamonoany gny afo raiky. <noise> Da misy olo avao koa izay fa manampahaiza manoka amin'gny <noise> famoa an'gny afo igny sy gny fandefasa gny rano baka agnatin'gny tôbily be toy.